ס'דא אסאך אנדערע סארטן מילך ווי סטם מילך פון א קוה. נאכדעם איז דא אוט מילך, עלמאנד מילך, סוי מילך, קאקאנאט מילך, ארגאנישע מילך און רייז מילך, און ס'איז אנדערש ווייל יענס איז געמאכט דורכן נוצן זאפט פון ניסלעך.